غاح أفضل الطلعة مع شريكي ، لان بهاي الحالة غاح اتقغب منو اكثغ .وغاح نتشارك اللحظات الحلوي سوى ، وغاح تصيغ ذكريات حلوي بيناتنا وهمين أوثق السفرة مالتنا بالصور حتى تضل ذكرى حلوي وهمين اوثقه ورقياً بدفتر المذكرات مالتي الصغيغ بالتاريخ واليوم والوقت.